في الأسبوع يمكن سبعمية اجنيه، لكم في الشهر اضرب عاد في اربعة ولا في اربعة وشوية كمان، يعني حوالي تلاتلاف جنيه